Mi eman himbe on moi on sakkini posa mako wara yeccha am no posa mai woni be ko woni nder mai.